Gne e fika mahomby hampihena gne e sakafo aria fosiny andakozy: ahena e kapôky, raha ôtry hoe: telo kapôky nandrahoy andramo any telo kapoka sy tapany eky, raha mbola avy misy sy lany igny, da aheny aheny roy kapôky, aheny ray kapôky, da ania zay lany zany e sakafo fite fa sy ania maro be, nefa avy eo aria fosiny.